Njëriñam si dund bi dafa bari waaye mun naa see wax lu tuuti. Tay doom aadama njaay di dimbalante, di jaamu yàlla, di defalaante lu baax, di demlaante, di dikklaante, yooy yépp seen njëriñ la. Mus ngaa mun ngaa gis nit mu ngee def loo xam ne kiiwut, nga génnee ko ci. Xam nga loolu njëriñam la. Sa njërin la yaw tamit dana la yokkal ca yàlla. Seen njëriñ daal si dundu bi daal yaatu na yaatu na.